Aminay agny moa zany da efa e pâte jaune io avao e tena misy fa misy karazany atokotry izy io ka: misy gne macaroni, spaghetti, tagliatelle, vermicelle, ino koa moa le ohatrany karazana nœud misy karazany noeud io koa zay, misy hoe fusili, maro e.